"On ekip jogiiɗo hakkille, timmuɗo sanne. So oɗon keddii nii fuu, o keɓan sago mooɗon. Min kaa ɗun woni ko mbiyaɗan mi on, sabi no neɗɗo yiiri oɗon ngollira nii. Nanngondiral ana weli." <hesitation> tinnee tan faa hannden.